Thaa ikumi na imwe na nuthu. <noise> ngavoya nauma kuvoya ngiuka ngirutha mwathi. Ngirutha mwaki ngivata riko. Ngicoka ngithie gukama nauma gukana ngiiiga. Iria vau naiga iria vau ngiuka ngiruga cai naruga cai. ngiruga ino nyingi vamwe ya aruti a wira. <noise> Nauma vau ngivariria ciana. ciana ciathie cukuru tucucu twathie cukuru <noise> ngiuka nu ngiambia kuthambia nyomba. Ngiuma Narikia kuthambia nyomba ngithie ngivira iria. <noise> Ngiuka nauma kuvira iria ngiuka ngithambia indo cia iria iria na cia cai. Andua wira ni maukire. ngiamba ngimavanga ngimera mathie mugundani. <noise> Ndigwe nanie nthondekaraga nthi kunywa cai ndagika thate. Twaukira tukithie na mbere na wira akonwo ni kuvanda vindi ta riu vindugwa mavanda tukivanda Mbembe tucoka tukinjaga marima ma kugitia muthara na ria ringi ria ngome. <noise> nekarakara. ngimatiga mugundari ngithie ngi <hesitation> Ngikirira ngombe ria nguku ngiivingurira rimwe iria cia kwenda kuverwa irio cia muthenya. twa rikia kuria irio cia muthenya. twa rikia kuria irio cia muthenya o- magicoka kuthie ingi mugundari nanie riu njitigua nivaragiria nondu wa gukama ngiviuria maii ma gukoma ngikama. ngivira iria. ngauka ngathambia indo cia iria. Ciana ni igukurwo ciguma cukuru mbuke nao mbere ya kite maundu monthe nombe nimathambie. Marikia kuithamba manywe cai na kindu kiria gigukorwa kiro. Marikia kunywa cai mbire <hesitation> Ngirie iratu ciao. Mvaririe nguo ciao cia rucio kirauko. Macoke mathie riu maruthe wira wa mwarimu. Ninamatiga vuu riu makirithaga wira wa mwarimu. nanie nginathie riu kuvariria irio cia kivwaii, Nondu wa ciana ngivariria irio cia kirwaii uria araremwa ni wira wa mwarimu akandetera tukanitha nake. marikia riu wa mwarimu ngimava dagika ithano mauke riu monganie indo iria igukorwa cii nja. <noise> Vuva wa vuu ngavingira mburi. tondu kwi vandu ni ithi ecaga kuithaeka. ciekare vau uguo nja. ngathie ngaivingira akorwo ni nguku. ngatonyia turia twana tucio tunini ngaitonyia tunyombari twa twuo. kuma vau. nguo iria ciavutwa cia cukuru ngavura narekia kuvura nao riu dagika ithano iria nimavere cia kuthakania niciathira. Matonye nyomba riu mundu arie irio ciake tene niiguo amame nicio kirauko ndagacerereoe ni gukira. Mamamaga tene nondu wa gucererwa ni gukira kirauko. Ma <hesitation> Maria Na mathie kumama nanie ngatigwa ngekaga one, two, three kuthambia into icio utuku kuroria kila kitu ki sawa akoroa ni ngombe mune ninavingira wega akoroa ni nguku ninasivingira wega akoroa ni mburi ninasivingira wega akoroa ni mburi ninasivingira wega nginasoka riu natonya nyomba nathambia indo iria twaria nasio nginasoka nginathie vai fususu fwakwa tukinavoya tukinamama nontu wa ngai gutukinyira muthenya usio na gutuma muthenya usio uthira ukorwe wathira na njira mbega.